Ansaana ibotum etwa obi mfonyin ma ayɛ fɛw no, ͻwͻ dɛ kwan a ͻda ͻwo na nyimpa no ntamu no ͻyɛ tsentsen kakra. ͻwͻ dɛ no mu twe anaa ͻwar ntsi ͻwo a eyɛ mfonyintwanyi no, ibegyina ekyir, na afei edze wo mfonyintwadze no edze abɛn w'enyi na emia beebi a ͻwͻ dɛ ͻdze twa no do na etwa.